Yë mu'uxë në ko'o yë mu'uxë pyenan ji'im a'ax jedun ëxtay ma bi'i kuxënyën ji'im pax tijatyë yoj sëm yoj pëk, jadun bi'i pyendak a'ax ëxtay, mëd nailë tyjatyë bi'i tuk wi'it akëk t'skë